Yamaawe <laughs> itwe turi East Africa, twineho abaragamba Orunyagwanda, hariho abaragamba oru Germany, hariho abaragamba Orukiga, hariho abaragamba Orugisu, hariho abaragamba Orukusu, hariho abaraga mbwenu turarugamba. Turi, orurimi orurimi ruri mukika kitu nigwingi tindasa n’okurure ngunarumanya, hariho n’enzintaramanya, mbwenu abaragamba Orukiga, nk’ikumi mukika kiitu turagamba Orukiga, then nka ba taano bagambe Germany, abo Oruswahiri ni nkikumi nabo, then, nanka aba- abaragamba Orunyagwanda nink’abiiri, niyo number yindaasa kukuherezaho maziima.